Kua molino eh jaeko täta ikavi ipuere vaera täta yae oyere ipuereta i guinoe jaerako, jaema kua i guinoe yae ipuereta oiu pipe mimba reta i ikavigueko omombo jare hasta yande yauvi kua mbaepe jaeramoko täta ikavi oyeporu kua